الجو بيتغير كتير وبختلف من وكت للتاني ، في الصيف ولا في الشتاء ، لكن نقولها كدي ملخبطه يعني المطره ،الهبوب ،الشهفوفه الكتاحه ،الجهموره ،البرد ،الكتمه